खाणा बणाना पैन बर्तन अलग अलग प्रकार हूदन जन फ्राईपैन हूंदू तलन भुनन काम मा सॉस पैन हूद सॉस ग्रेवी बणानू काम मा काम मा आंदू जू बुयालर हूदू ऊ पाणी गर्म और सब्जी पकाणू काम आंदू गिल पैन हूदू नौनसटिक पैन हूदू। प्रेसर पैन हूदू। कडी पैन हूदू। टिपिन बॉक्स हूदू। कडाई हूदी जू तलन भुनन मा आंदी।